जर्मनी जो देश होन तेइके जो खेल कूद होन खेल सहितिये होन तेत मुञ्झ से जादा फोकस करों। और जो जर्मनी देश हो तेसके कवि और विचारकों का देश भी बोलों पु हो। और जो जर्मनी के लोग भी होन से मेहनती भी भूटे होन।